شوف انا لعبتي المفضلة في طوفولتي هي كانت لعبة الغمايضة نلعبو هادي لعبة الغمايضة ووين واحد يغمض عينيه والناس تروح تتخبة ويحسب حتى العشرين ومبعد يعاود يحوس عليهم هديك هي لعبتي المفضلة والدكرى الترد. المفضلة لية هي كي كنت نلعب مع ختي وربحتها كنت جا- تردد. يعني لم اربحها ابدا حتى دلك اليوم